Marina ilay teninao momba ilay sarimihetsika, tsa-r-ra be ilay izy. Tena <hesitation> nampientanentana hatramin'ny farany. Ilay karazany amin'ny itiavako azy mihitsy. Tsy dia misy <hesitation> haiko loatra ny anaran'ireo milalao azy iny, fa ny firindrany sy ny <hesitation> fahaizan'izy ireo nanatontosa azy no <hesitation> tena nampiaiky ahy. Tena tsara petrapetraka daholo ny zavatra rehetra. Soa fa tsy navelantsika handalo fotsiny kosa aloha e. Sady mba mora ilay <hesitation> saram-pidirana. Tonga amin'ilay fitenin-jatovo hoe <hesitation> toy ny bôjo. Tsy nampoiziko ho marobe ny olona ho avy hijery azy iny, satria hoy aho tany an-tsaiko tany hoe: raha saram-pidirana mijery sarimihetsika efa lafo io, marina mafy raha ho feno io trano <hesitation> fijerena io! Fa tena Oayeee! <hesitation> Tena feno hipoka ny trano. Tsy arakaraky ny hoe <hesitation> sahirana ny olona, fa mbola mahita vola ihany mba <hesitation> hialana voly.